Nanaak yang sederhana au nikmati sona pasti snack <hesitation> tetapi untuk snack pasti nanu beli yang matua no harga ananan.